Chai ey'amajaani, ninteeka amaizi gaaheza kusya gakatabura, nkwata amajaani ngateeka omu kikopo, <hesitation> nkwata n'obwoki mbuteekamu, byona nkwa nkwata ekigiiko mbijonganyamu, aho chai ebe yaahwa. <hesitation> Kandi chai y'amate ninkwata ama- amate naaheza kugaiha omunte <hesitation> ngateeke omu- omu kikopo kyogize gye, naaheza nyoze esafuriya, yaaheza kwera mpembe omuriro, ngiteeke aha muriro, nteekemu amate, gaaheza kusya, chai y'amate neeba yaahwa.